<hesitation> Yamʋvʋ mʋa akɔne nʋli mʋani yakɔsʋ nʋ bi kɛma dʋɩ la mɛ yaxafʋɛdi kafɔnazɔnʋ yovo ayɛfʋ wani kewi ɛfɛla matala makɛ ɛdʋsʋ kama dʋɛsʋ bikemewi ɛfʋɛdi keli nɛfɛla mewi yamevʋe li yamevʋe mʋa ɔlɔdi lakɔ nekui itiniɛ kʋ tɔliɛ yekʋi la mɛ yamʋ wʋ ananemli tsedigbo mʋ afɔmlila akɔnasɛ nʋ ʋtikpa mʋ amɛ bʋakʋ <hesitation> lɔli alo owʋ ɔmasɛ nʋ ʋtikpa masɛ blewʋ mɔyaxaaa kakaka bi kɔmaʋani kɔmabe nʋli kemli yaxala ananemli kʋ akɔnemli mavani mekpalɔ nɛfʋɛdi layɛ makɔnekpe alɔ nʋ mɛ akɔnekpe alɔ nɔbɛ ɔbɛ bʋakʋ ebe la makɔsʋ mɛ asɛ nayaʋa mɔyaxa kakakaka meemli mɔyaxami iafɔzibi mɛ ɔnanatɔ ko kafɔzi la akɔ navani akɔnebiɛ <hesitation> ɔdzi nɔlɔdi nʋtafɔbezi nami ʋtie ava o alo nafɔbezi nɛvɛ o mɛ atala maka ɔdzi nʋ kimezi bi kɔmaʋani kɔmezi wi mɛ yamevʋe la ɔlɛ ɛkʋɛdi kʋ ɛfʋeni wani kabaka wʋ kʋ yakʋ dʋi kɛme mli nɛmɛ nʋ tayaxa bʋkina kekele ɔdimayɔ owʋ la alo ɔdimayɔ. Ɛlɔ la keya kʋtʋ vani yewlisi ewi ɛfɛ tɔka nalɔ bʋamɛ ɛkʋɛ duayili lamʋ mɛ abʋɛ lakʋ obi bi dʋ ayili mɛ ataka abaʋani abe yadʋ wʋ nʋ mɛ kʋ makɔsʋ awidi wani kʋ wegʋ wʋ yayɔ owʋ nɛvɛ nʋ tayaxa ɛfʋɛdi kawʋ la kayɔ yamɛvʋe la yewlisi ewi ɔldi mewi tɔkɛ nalɔ mɛ ɔtalafa mɛ yamevʋe la ɔlɛ ɛkʋ bʋɛdi kʋ yovo wani avani ɛfʋfʋeni wani abe yadʋ wʋ kʋ awʋ ɛfʋ wani kʋ waba naxa la abafayi kɔlɛ kawʋ kpolokʋ wakʋtʋ banaxa ɔtsɔ ɔtsʋ.